أنا نفضّل يكون عندي الدراهم كثر، كثر من الوقت، لأنه <hesitation> بالدراهم نقد نـ نقّص الحوايج لي أصلا تاكلي الوقت، تسمالا الحاجة لي لازم نديرها و راني عارفة تاخذلي وقت، إذا كانو عندي الدراهم نقد نخلّص إنسان يديرها في <hesitation> بلاصتي، و <hesitation> نخلّصه.